اللون البرتقالي يربطني بالطاقة والحيوية، مثل شروق الشمس أو غروبها. أول شيء يخطر في بالي هو الفواكه مثل البرتقال، اللي يعطي إحساس بالحيوية والانتعاش. بعد، يذكرني بالأوقات الدافئة والمرح، مثل حفلات الصيف أو الألعاب الخارجية. البرتقالي يعطي شعور بالبهجة والتفاؤل.